spain ni hanjum fu ɓe ɗo mari al'ada sosai, al'ada wuro maɓɓe sosai, ɓe ɗo yiɗi zane sosai, bo ɓe ɗo yiɗi ƴamdu, bo ɓe ɗo yiɗi gamarle, be gimi, ɓe ɗo giɗi fijirde, irin fijirdeji ball koɗɗe, ball jungo, bo ɓe mari fijirde eh al'ada ɓe watta fe're to ɓe itti tumatir ɓe ɗo ferre tumatir mai ha dow, ɓe ɗo viya wai ɗum na tumatina be ya're maɓɓe mai, Spanish maɓɓe mai kenan. Sannanbo wo'di bo e al'ada fe're ɓe watta be biya ɗum semana santa, ɓe ɗo hauta pelle gotel ɓe fija fijirde sosai.